بنقوله ألف ألف ألف مبروك زواجك يا خيي، وإن شاء الله بالرفاه والبنين وإن شاء الله زواج الدهر إن شاء الله تكون قدومها خير عليك وبنقول <hesitation> إن شاء الله عن قريب نحتفلوا بك وت- ونتقابلوا ونعملوا احتفال صغير كدة علشان ن- زواجك.